Men ko'proq itim bo'lishini orzu qilardim. Chunki itlar mushuklarga qaraganda do'stona bo'lishadi. Va agar it bilan birga sayrga chiqsam meni har xil havflardan ham himoyachim sifatida yonimda yuradi.